Este bueno njain xiki tecnologia pues ondexia xhixuu este bueno va'a inka oyo'ó, nde yavió koxni vixna chí chinreña ciego kua kuu na koruixo xa'a yó este iin ndanga iin tramite yachi nguu uukanio njakonio chinrutu inio chixonio xoni mako.